الخطرا تالية لي قبدت ريسبيراسيون تاعي تحت الماء سيتي كارونت سانك سوكوند ، بصح بلا ما دربت ، يعني و كان نزيد ندرب نزيد كتر في الريتم تاعي